Me te kpama evao irioke woho aye uwo oro me te kpama evao iroko me re ka ki yo oza me me ri guo oza me re yo, me je no oye na no, me re te rue egwa no mai vie kieze na fiho woho aye uwo oro me re rue ye fiho me je rue ye fiho no thei roko oza me ino oza me <noise> okirie no, o kpama no me re ro ame ro the ke ore ho, mere wo ore ro ke, me je ino re no, ore kpoobi iruo, no bi kpobi uluo na eware ne ikioko evao uwo na mere re ero ro tai emo me te ro no, me re ro emo na evao irioke, oke isukulu ri te no wha kpo obo isukulu, me re rue ri fiho rue ebe ri fiho <noise> are kpo obi isukulu mere lu ore ro kai a muke iwune me re rehai kpo obo ewune are te nya ure, before a te ti no obo ewure ze yo me lu ore ro kai no ono are re mere ti je rio eware no ake ri no obo isukulu ze obo ewune ze mere je ri ri se eware na gba, egbe gba ha mere je rue ri fiho eri meru lue erao uro oro me yo mere make sure no oho re kpe oza me he mere rue ore ro he mere rue ore ro kei esi kpoli ogbe ruesi ro ova rio obo ore he oware ofa jo me wo me ti je wo uyo yo ro ke oza me na me re me era re werie mu ti je wo oko no mere ko as aye no oro uwo oza ugho gbe rie obo h mere lu no eva ere ro were meje <hesitation> ro oma kpoto lelie yo mere lelie yo evao esi kpobi ewome re sa no uwo mi ze emo no ma are je wo oghogho are je wo evawere yo woho aye uwo oro oti ne wo emo whe wo oghere no we re ro re ro ro te emo ra ino emo ra gbe nga gwo gwo ho ha emo no ma wo na eyo ma ye ri eyo re yo ma ye ri ejo re yo ejo yoho but whe omi na aro ose na wha re kuo oma kugbe ro ni no orii na ta be ta ose na da ha ore jo oware no emona are ro mu phohoo uni na ino oni mi ovo re ta eme ose mi re ta eme ose mi re ta ha me rue ese jo bno bu oni te be ta are ta ha me teri ye fiho eva ogbe eta na no ora ha ro ko uwo jo bue bu keme ini na te be ta ke omo a wo oo dhe ke oni na the ri ha o̱se̱ a who ozo̱ dhe ke oware no me ri ta ose re ta te emo na ejo no ma ye na awo ozo dhe ke oghene he a bi yo eme oghene dede he woho ekpa okenena no̱ ma ro na emo nana ano oware jo kieze a wo azo dhe oghene he oware jo ene <hesitation> no iwo ozo dhe ke eme oghene a be gho gho ho aso herok ano omo̱ ten years bo̱ uwuo no omo two years bo̱ uwuo no o̱mo̱ two years bo̱ uwuono obonana oke na ro na emo boha a be bo̱ uwuo abe de eto yo arie obono igho na bi no ze he no igho na ze. A ti kpozi na ano <noise> me do omoto ro ke ose me me de roko oni me oni na re muo eghoghon we se omo na keria whe no omo na ino mo me me rue no whe ro oko tio nana ha whe re ecompine tio nana ha ko ere who ro wo ugho na ose na be no ho oni na be no ho, so fa evabe weria emo me ade omoto ke ome abo uwo ko ome oware na woma ha oke jo te nyaze, ino igho nana kpobi ti kpo no onana me bi ri ye fiho igho ighe ghe gbere he keme na ma bi rue uye ese gbe ini be rue uye awo omoboda ze no a bi kpo ewo, arue uye oware no are se uye eno nana be rue uye he abi kpo ewo ho awo egbe ovo na bi je tuiluo ho, aso herie oke ano ane awo igho, aso herie oke an ane abo iwo yo omai ini na ma be ghogho yo eva be were omai, okejo te ja ye no uye ye te nyaze uye ye te nya ze na yo ote bo omai ese gbe ini na keme ote ro bo omai male emo na ha ejo ro kugbe ome ero abo e ab ro ne fe efe idudhe wha rie oware no abi ro ine no abi ro wani fe efe na ha yo wa be tehe abo kae yo wha be advice ri hi wha be ro re eme oghene ro lelia ro kuo ezi ri ro lelia yo ho <hesitation> ok ye abo ete owho jo ro kugbe ome na, aye no aro uwo oro oye emete emete na a re nya no̱ uwuo na no ave kpoko ave nya ko okoze a ve de emeri a re wa erace a re de iwigi a re de̱ ewu a be enjoy omari oni na sia na no mome oko ve we ro no wo ro de eware nana oni na sai na ha ko ohwo no o ye emete te emete esa ohwo hwo kpahe ohwo who na be nya ukpe nya a re reho ugho ze ro ke oni na re muho ere oyena me ri no oma were ome he keme a te nya ku omamohwo ho yo omawere ome he yo uye si gbo oma keme a te diho yo oni na ovo na a te gbe kpo bruze uye na u ri nu owhe uzuo ho ma rero te emo mai ma fiho edhere oghene na ro eme oghene lele yo kere a gbe nya tho̱ ho̱ wha ese na emo mia na eme ovo jo eza na wha wo uyoyor te eya ra woho eme oghen Ofi ezo na no ko aye na wo ru rie so oho oja kpa aye ofe eza na kere uyoyo o jo uwuo ra who re ko̱ aye rai who re rie sia aya ria oho be kpe so eva were oware no rie evaa eza gbe ozo soso oware jo no̱ o̱ be ke omia uye ano oware jo ekoto keme ho̱ ekoto ahwo ewo obora who ve tole opia urusa wha re ro sa omobo rai ano wha ro̱ ukoku ukoko na hayo o̱ re wa ewoma se owhi hi okpohe uji gbe ugberuo ovo wha be jarie ru ko eme ho erere no o te owhe ovo ukoko na gbe evaa ahwo kpe nene a kpe ohwo fiho uruto, n. D. C, nene a kpe ohwo fiho obo rumoso eme te owha evai oware nana no wha bi ru na wha omoha isoko wha yo eme oghene isoko wha yo eme oghene wha kpo isukuru wha nya oware no obare akpo o te ta re oghene je fi oboho ke oma ma be nya evae aro tu ohwo ohwo you ohwo ohwo hu orive ra no wha ve ye wha gbe ro̱ egbe. A no̱ o̱ be ze eki oghere eki o be ze na ano ohwo re ze he ye orono whe be ko ohwo na evao uwuo rie he ko wo ko ohwo na ugho no o̱ be ro ze iki na wha isoko wa ri oware nana mu fiki uye kaki mu eki na ha me gwolo no wha kpahe eme jo fi hie wa awho ozo oware no ohwo hu ano̱ hwo hu rie ma jo̱ ovo̱ ma je kumagbe eva je were oghene no o ma ma avo̱ owhe na inno emo rie ero wouwou ano oware jo rie wa ahwo isoko no̱ be be ome evuhu evao ozo̱ na no obe ke oma idhuve gaga keme o be ro ke oma iduve ina ma na a ta no̱ a si no ewho no a si no ozoro no obonana te ru ewoma o re je ru eyoma woho o̱ no̱ ome no eme ugho ro̱ ugho ro̱ ro̱ oware ugho u ro wa eva were si ohwo no o te ro omamu ugho ezi ra no uho rie uye fiho no wo ko̱. Ina ma no a ta no a si no a bi ro si no ozoro ejo re ibra bono who no ahwo awosa ma rue ene no ma ene no ma rue ene no inama no a ta ta na si no gbe ewe no a ta na si no a be rue ohwo sia no ho ko eme me be ta na uyoyo ho oware na gbe evawere ho oware wa si inama no isoko no kere who re ko egu we je ko egu no who te ru re ore ewe eve gine re igu ra no wo̱ je te ta eme ohwo na ka ta no sebawori sebawori keme ohwo na me be ta oghene re who roro no oghene re ha ha oghene re so wa roo oghene oware na kpobi ive woma ke oma ere me ta wa ahoo isoko